Ya va'ani este tu suu chima ñuusa ya'a kuu ja, a, a kuu saama jo chi este ni nu ja vijii xee ku tiempu, tiempu vijii xee te kuu yu'uva kama ka'a ja'a tachi ma suka kua ma chi, ja, ja tachi ja, jaa te nu hora na niii o yuka yua tu na tachi kana, tu chi ja tiempu ya'a chii nuna kana tachi kunaasa ia yuuva kuu xee te kana kaa yua maa tachi viji ii ja'a te yua kana ka'a te kuu yu'uva e nutuna tachi chi tuu, tu ja'a kivi chi yii memo kivi te yua te kuu yu'uva te kana tu kaa, bueno tiempu savi tusu suni ya'a chi suni masu uni ini xee chi suni sa'a viji kotu este xee viji chi kuu va'ani hora kuu savi hora kuu savi te nu hora kuu niñi kuu ja sukate inka kivi chi vijii xee saa nu hora kuu niñi te este ni nu este ntatiitu ni'ini xee tugo saa, nu ini xee tu ndi ntua te a ini ya viji xee kua tugo tiempo savi in uni kuu docena yua te kuankoyosa magdalena kuaa ka xikosa te kajaasa ja ku, ku gastu semana ka kusa sukani nika kuusa ko ja vita chi una hora kixisa, una hora te nu, nu, sunu o in salida kisa in, ja kixisa iñu uxa hora ka suka ora ku ja kixisa vinu nava tu, chi na ma kususa te inka kivi tu o va inisa to ka'a kasa staa mani este kuenta tu kiji chii saña, nasa kaasa chiña kijii nu nakusu vaasa vina te ona'a chi tu na kue'e nto'o sa chi suga ki'iiña kue'e, vina nu maa kuusu ka'asa yua te inka kivi chi to'o jaasa staate tu tova inisa satinusa tova sa'aja suga nu ma kusu vaosa te vinachi kixi va'asate yua te oo va'a iniso sukani ka'asa. Suka kuute nu te a kivi ya'a te nu vijii xee saatu a kivi, a kivi yaa te suni a ku inka kivi chi seguro kuitia ja kuu xeetu yu'uvavi tiempo ya'a te kuja masukani ku ja ya'a ja kuu chi san mateo chi inka nuu yuga chi yua tu na yu'uva kuu kuenta viji ni sa'a tuna yu'uva kuu chi kuentani vijii ni sa'a pero a ñuusa yachi ku clima suka ku hora vijii te hora kuu savi, te ora kana tachi suka kuja o nara ñua, ñua hora este kuu tu savi, te hora ja'aa tu taaja tu taja ja xee tugo taja te suni kayu'utusaa chi suni ja'anitu nayivi, janitu yuga sani ka' kajo su'u chi tiempo ya'a mani tajachi o pesado xee ja ja'a taaja ja kuu sukani kuu ja jinisa ja tiempo vijii, te vijii, te tiempo i'ini jo e tiempu kuu savi, ja'a tachi, tiempu este ntandiitu, vijii xee tugu o suka, suka o variado clima suka, suani kujinisa.